الافضل هو التوازن بين الحب والاحترام لأن كل واحد منهما له اهميته الحب يمنحك الدعم العاطفي والارتباط بينما الاحترام يضمن التواصل الفعال والتفاهم إذا كان عندك حب بدون احترام ممكن تنشأ مشاكل وصراعات وبالمقابل الاحترام بدون حب يمكن يكون جاف. ذلك التوازن بين الاثنين هو اللي يبني علاقات صحية ومستدامة